अस्ट्रेलिया मोसमा गणू वार्लू छे, क्योंकि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में इस्तित छे, कि तेर ती यहाँ रीतू गोलार्धान हिसापती उल्टी होई जाए। यहाँ गर्मी छे, कि दीशंबर न फर्वरी न मैं नाम लागना मन जाए। सर्दी मार्च न मैं मां लागे। सर्दी सुरुवात होना मन जाए। सर्दी लागे, कि सियाला लागना मन जाए। सियालान दाड़ा, बर्फ बारी होई जाए। सब ठेना है जाए। पूरा मा फूल खिले। अस्ट्रेलियान उत्तर मा <hesitation> उसन कटी बंदी हैं, जलवायी रोवे। ते यहाँ मानसुन हुआए न उमस हुआए। ते तेर ते यहाँ पाने अली पड़े न हलकी गर्मी न हलकी ठंड लागे।